हमों लुधान कड़ायं में कैसे हम बनावना पसंद करते हैं। क्योंकि तरे में लोध तत्वा भी आजाए। ने तरे में हमों खाड़ो। बनावने हमें भी आसान ही रहो। अगर हमों मिटिन चुलां बनावने हैं। इच्छां काई चेक कल्लास वाले रहे हैं। अगर हमों मिटिन चुलां बनावने है।